Yogya bhaash ek aisee prakriya hay. Jisamen shaareerik maanasik aur aatmik tak shaanti kee praapti ke lie vividh aasan praanaayaam aur dhyaan ka abhyaas kiyo jat hay. Yo ko uddesheey shareer ko lachila taakatvar aur svasth banano hay. Maanshik shaanti praapt karana aur aatma se judana hai. Yogya abhas karne ke lie nimlikhit kadam hai. Sahee sthaan ka chayan karen. Yogbhaas yogya vyaas ke lie shaant aur svachchh sthaan ka chayan karen. Jahaan kisee prakaar kee vyavdhan na ho. Khulee hava mein ya shaant kamare mein yogya bhaas krno adarsh rehto hay. Aramdayak sthiti mai baithe. Sadhartya kamar sidhi, ghutne pr rakhe. Sukhshaam mai baithno uchit hoto hay. Shareer ko dheela chor kr dhyan kendrit kre.